Amigny fanaovana legioma ata anaty lafaoro ndreky é titehina titehiny maloha zay vao atao aka de izy ko efa haignao hoe to mala- moramora masaka da tetika gedageda izy ko haignao hoe ma to rô sarotra masaka tô oé ny legioma araiky to de tanao manifinify atanao helihely ny tetikenazy de izy aka magnan'igny ataona saosy amizay saosin'igno magnao mab- mampatsirotsiro azy zegny é. <laughs>